Yaja yave ketɨ yaiko, jaeko oïme yave kia ndive ñanemiarï, jaeko mboromboete ndive ñanemiarita, jukjurai ovɨa vaera yandere, jae yave jukuraivi yandekotï, jaemako yayeapo mopetïrami viajepe